<noise> हथौड़ों का उद्देश्य। हथौड़ों से लौया का काम करे उसमें काम आवे। हथौड़ों से छोटे छोटे लोहे को गर्म करके एको आकार चेंज कर सके। और हथौड़ों जैसे मारवाड़ा के भी काम आवे। और लोहार के हथौड़ों काम आवे। हथौड़ों छोटी साइज को बड़ी साइज को जिसे घन बोले। <hesitation> अलग तरह को हथौड़ों रेवे। इससे लोहे का आकार हथौड़े की चपेट से लोहे का आकार बदल जावे। और हथौड़ों काम में लेवे।